Дар Филиппин обу ҳаво тропикӣ ва сернам аст. Кишвар дорои ду фасл аст: фасли хушк аз ноябр то апрел ва фасли боронӣ ё муссон аз май то октябр. Дар фасли боронӣ боронҳои зиёд ва тӯфонҳои тропикӣ маъмуланд, ки метавонанд ба заминларза ва обхезӣ оварда расонанд. Ҳарорат дар тамоми сол одатан аз бисту панҷ то сӣ дараҷа фарқ мекунад.